व्हॅक्यूम क्लीनर चो मुख्य हेतु म्हुटल्यार मालो, गालीचे, फर्निचर ह्या असल्या सगळ्या वेगवेगळ्या जाग्यां वैल्यान धूळ, घाण, कोळसो आनी आकीचे कण कडून उडोवप। जकां लगणं पारंपारिक झाडपाचे पद्धतीक सोडून निळव कर्पाचो बेंगीन आनी प्रभावी उपाय मेलता।